Ajouis a kisomare ngesi na ejok akisomare tokona ngauyei nakolong esomate cha ngide kingarak akuj nyeribokinit nikote ngauyei nae mam itaan isomate kama tokona ngidoe lutokonaa lua eyakasi tokona primary labda eyakasi tonona labda secondary form one lakini ngide lukulong ajakis a kisomare na ngide lukulong jik engarakani akuj hadi nakeng tamaa akuj asakia jik awi nakosi tonok asakia awi nakosia ani kany ayong ejasia atodukok awi nakosi tojeker. Ajekis a kisomare ngesi ngina kitanangi iyong akisomare nikalonan kitanangi iyong akisomare akop nape nyinanga iyong kaa ache nyebuni tokona emesej echea kibatisha iyong atamarea ati kingolikinae emesej kotere kwasabu nitorit iyong losukul abu emesej labda loa ngaropiyae ani inakini iyong itaan ngini kumbe eyeni a pin kon na mpesa nyalemun ngaropiyae nguna yae nasim nache nakeng. Ejok akisomare lokojokon ngitunga lupe nyisomatoa arai rais tani tonyam itaan nisomat kabisa ngesi abalaa ngide lua ngirwa kalua egogong emaisha saii kisomaa tanang ni inanga cha kingarok akuj tama iyong akuj kingarakinae nakinae ngikilinga esomaa jik ejok akisomare inanga iyong nairobi inangi aluwae nakop nakalong nyienanga iyong ka ache kitanangete iyong kitanangi iyong akisomare. Kitanagi iyong esukul nikalunen nikalunon meere nabo nipei ne, kotere kwa sabu irumo iyong tokona labda emitian loa class eight, ani irotokini kanea kitanyarae alosukul alokalunon ani irumori iyong alosukul kangola kiporok nabo kaneni. Sasa inangiyong ngakopin nape nyienanga iyong akisomare kitanang iyong nakop nakolong itamaningat iyong akinang. Labda ibala kolong iyong akujua asaki ayong atanang akop be ati karumo ayong esukulua, atanang akop be ati. Karumo ayong atanag akop be ati na kingarak iyong akuj tanang nenia na inangea iyong nenia arai akisomare ka ebidii kon. Meere naboalosit asakasakat kaneni kisoma. Ejok akisomare tokona ngidee lu itaan nibeen abalaa ejok itikang enapit itokang ngakoromwa nu nakolog kesisomaa ayong totokana, atodok jik ikeny nikeny tokona ayei ayong. Nyo tokona idodiunit ngakira nguna si, akisomare nakalong esomoa ngesi, todok been ikieny ngini todok niche paka been. Akisomare itanangi ngesi neni daang. Anibo kerai kolong nyisomaa tama itikienge, kiyok ngikalei ngul kape totwar nganei ngunkape totwarngisikiria ngul animoi ebunia, kiuta nabo ngaberu nabu napei nu kisiutarae. Anibo tokona nakolong esisomaa apakeng itiokeng, si nyongolo been abalaa adokit ngesi ngikieng ayei nibe ati, ayei nibe ati, ayei nibe ati, kisoma iyongaa inanga iyong nikalunon. Nibuni nabo iyong asakasakat nabo alodwar kane. Bora tu kiwakinete iman kon kidiama masomo tabala iyong jik akuj adi na abala ayong katolimok akuj asaki ayong jik eyotoongarea atanang nibe ati akuj aratasi naa tangaa ngakonyaa kang ka ngatameta kang atokienyik ayong akitab naa akuj nyasaki nabo ayong atobong nabor asaki ayong akuj esukul loa esomae atong lu asaki ayong tonek awi nakosi naa asaki ayong tonokawi nakosi naa asaki ayong tokitetenwa awi nakosi naa. Asaki ayong ebadilisha eboyer loa awi anakosi kana ilimok iyong adi ngina tangaa akuj erot lokon peool kona tamaa atia wooe be arotoki bo lokokeng kaati tamam ekaas ipanyete be arotoki bongarea tarai akuj eyaunit ngaropiyae na isomaa ikoku ngini. Nape nyieyeni iyong tani atamar nyani nyienanga kaa ache. Ngesi natokona abala iche taan abalaa isosomi iyong esukulia tanang lomusungui. Tanang nakop angimusungui tanang amerika na emasom etanangi inaa. Emam emasomaa nyinangi iyong. Kirim tu kakuma kalokol neke anibocha iyakar ngaropiyae inangi robo. Inanga iyonga nipe nyienanga itaan nia masom kote kwa sabu etanangi ngesi inaa edigirii keng akisomare keng akisomare keng, kiyatak edigrii tayaka jik tanangea nitokona anang neni. Imuji tokona niajekon enoki awi keng niajekon imujete ngitunga keng niajekon ani iyong itaan nikolong nipe nyisomaa tasakasaka voboche kane, torau esi ngitunga lukolong be ibanarate robo kolong ngakan. Ngesi ngitunga lu ebeyo omba ombana lakini isomat iyong tani wadiochichia nyebuni itaan kisarau iyong noi. Kerai ekaas ngesi engopi ama eweso lope nyikingarakineta, lo emakataa wasasi kon loa kiyareta iyong ngaren lakini iwakinit iyong akuj etakanunete ngaropiyae kane daang iyakari iyong dae ngaren ejori akisomare lokojokon saana, alodee alutokana kalua alu abeyo ngide ngide ngide, ebeyo cha yasi losukul be eyanario bo losukul eyanario ngaropiyae ebunete, lakini yae iyong tu eyei akuj eyauni ngaropiyae na isusomaa. Toyen ikoku nginia ni ime anawi tama moia be kulong bo kirukit ayong tokona ka ati ayaka kolong ati anang nibe ati be kitobu iyong ayong kiwak nawi bu iyong ayang kisujuk ngakipi kisiyok ngikalei, anibo kolong atorukito kati kingolik tokona anang ati nika ati anang ati lokoj, anag ati uniposti kingolik tokona anyu ekaasi. Kilaumu iyong ikoku nginia kotere kwa sababu nyiera kolong iyong ngesi losuku. Ebuni akulif moi na ikoku kangini dea ebuni tu nikon tamaa ayong dae kolong kanangitia nibe afi, totokang kolong kabuni ayong alosuku jik. Ejok akisomare, kisomoi cha nikon dae kilere cha alongaren toyen itaan daang atamar nika ati abunia ngaropiyae ayaunete nyimie nabo iyong anawi niti iboyi kongina eruno. Ejok akisomare lokojokom kitanangi nikalunon akop nape nyienanga kaa ache kiyatakini edigrii deng, kitanyuni ngakiro nakaalak alotoomi akapita na ngakiro nape nyieni iyong lakini isomi iyongaa iyanyuni ngakito nakaalak saana. Nape niwainga yong tani kolong labda nyeanyuna alokatikat lakini ninang iyong labda university ni edigrii neni iyanyuni iyong ngakino nakaalak nape niwainga iyong anyun kaache anakusomare eyei akisomare ngakiro nakaalak saana tooma.